Ny saka matetika mifandray tsy de ihany fa somary mifampisalasala matetika ny saka raha ny fahitako azy ohatra hoe somary resaka fofona ihany izany ny saka no hifa- hifanantonany avy eo an. De ny saka tsy dia tena miaraka be en gropy izany.